Dushanba kuni haqida o'ylasam, judayam <hesitation> qandaydir og'ir <hesitation> narsalar hayolimga keladi, chunki <hesitation> yakshanba dam olish bo'lganligi bilan <hesitation> uylarni tozalash ishlari bilan kun o'tib ketadi va dam olishga vaqt bo'lmay yana o'sha xorg'inchilik bilan dushanba kuni ishga, o'qishga borish kerak bo’ladi.